﻿نون، أنا نحب الأسم تاعي، جدي سماني الله يرحمو، و <hesitation> أسمي <hesitation> بيرمون كابيل، دونك نحبو بزاف بزاف، عزيز عليا ومانيش حابه نبدلو، اوكي؟